सामान्य भासा माइ भन्डेहो भनेपछा फ्रिज को प्रयोग चाइ बस्तु हरु लाइ सहि अवस्था माइ रख्दाकि लेखा, बिग्ड्डू नदिन कि, कुनु नदिनाकि गरिन्छ। उदाहरण कि लेखा आज हमिले आलु किन्बटी लेया, प्याज किन्बटी लेया, टमाटर किन्बटी लेया भङ्याचाइ हमिले फ्रिज माइ तैको तापक्रम मिलाइबटी रख्या भनेपछा चाइ तो पाछ, सात, दस दिन सम्म्म ले चलन्छ। तोइ तरकारि लाइ हमिले यतिक्कै बाहिर खुला छाड्या भनेपछा चाइ एकै दीन माइ कुने सड्ड्या जसो हुन्छ। तै ले गर्दा फ्रिज को प्रयोजन भनेको चाइ तो सड्ड्या कुन्या जम्द्या बस्तुहरु लाइ चै जसा तसो अवस्था माइ राख्दाकिलेखा र भबिस्य माइ दुइ चार दिन पछा ले प्रयोग गर्सक्ला भन्डे तरिका ले चै राख्दे काम चै फ्रिज को हो ।